Ehe, misy aloha e, misy aloha sakafo le mahasoa gny fagnenteha <hesitation> laha ny tenenin 地 y radoko regny zao hoe sakafo le misy lokoloko orange regny hono ataondreo hoe ma- manampy am 値 e fagnatsaran 値 e fagnenteha zany ohatry hoe zao hoe karaoty, voasary, papay regny. Ohatrohatran 池 egny zany mba hoe manampy am 値 e fagnatsara fagnenteha.